ngone mane nyawa nanga sifat madorou bisa wa ruba ja loloa ika wa ruba nege nanga cara bicara nyawa ika sokonoke wa atur nanga bahasa apaka nanga bahasa wosi supu oka bisa wa tarik bolo uwa. <noise>